قبل مانشري السيارة تنفحص هو الاول الموتور ديالها واش مازال خدام و كلشي مريكل و من بعد كنشوف الاطار ديال السيارة ياك ما سبق ليها دارت شي اكسيدون و من بعد نتدخل الداخل كنشوف الفرانات واش هما هدوك و نشوف الكيلومتراج شحال ضربات السيارة و نشوف صالون ديالها واش مزيان و الكوسان ديالها واش هما هدوك و الكوفر ديالها واش كبير